La carateristica principale al e al e sicürament la sincerità, la sincerità al e impurtanta e lon e pöi la bravüra, la bravüra dë fe dë fe determinate coze o anche ël cumpurtament, ma sicürament la sincerità al e la coza pricipal